Lawha resmin'ga firgikani, warageaka ikir iskirosa semagon lontano resminamen, ariddton lontano resminame, weritta firgikan, ifergeka <hesitation> sesurka firgikan, ayy hajae irin frigeka resma ukkename, fakka firgikan, murti firgikan, irin firgeka resminame.